Eeh ha nyalaaɗe ni tempreture ɗo wa'a sa'I go yahugo thirty six fere forty one fere forty two fere ɓe jemma ɓo ɗo jimma twenty ko twenty three ko twenty four